Ah pues xkaler par nak yag ndoy guꞌn xiëpma lo, xiëtma, xiëpma diꞌtse xlaꞌnma tsama gik yu gunu nak guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma.